Yaponiaya madaniyatiga keladigan bo'lsak. Yaponiyaliklar <hesitation> o'zlarining milliyligini va zamonaviyligini bir xil ruhda ushlab kelishadi va ularda judayam ko'p <hesitation> mavsumiy festevallar va <hesitation> judayam ko'p <hesitation> konferensiyalar o'tkaziladi.